ايوة اكيد نفسي اشوف الفضاء واسافر واشوف الكواكب واستكشف واشوف كوكب الارض من فوق عامل كيف المجرات والنجوم عن قرب وقمر وفي حاجات كتيرة نفسي اشوفها وشكلك الكواكب التانية اصلا على حقيقة كيف يكون وهل زي ما بنشوف في الكتب ولا هيختلف.